Amin'ny bicyclette ndreky maro zegny ni karazagna zavatra ita aminazy zagny hoe zegny bicyclette ahitana pneus a, ahitana pédales, ahitana frein a, ahitana <hesitation> la selle le fipetrahana igny ary misy cadre ze koa fipetrahana rehefa agnano double sy fipetrahana avy afara ny ôlo, matetiky bicyclette zany ahitana zavatra maromaro hoatrany regny, izy amizegny ko, ko fa mitondra bicyclette pedalegny de mande tsara ohatra hoe maka bofotra atosika kely de miasa n'y pneus amizay.